طبعا شركتكم اني من كبل جان عاجبني حيل يعني اشتغل بيها لان يعني شفت انه انتو كل سنة تجددون كل سنة عدكم اضافة جديدة لشغلكم وخاص والموظفين يعني كلما اشوف الفيو والاراء مالهم انه دائما يمدحون ويكولون المدير زين يكولن بيئة العمل يعني صحية